हमाये हिसाब से तो वाक्य स्वतन्त्रता पर सीमाय न होनी चाहिये। इतनी सीमा भाव चाहिये कि आदमी अपने अनुसार बोल सके। यह एक बुनियादी मानव अधिकार है। जो व्यक्तियों को अपने विचारों को व्यक्त करने को अधिकार प्रदान करत ही। हालांकि यह स्वतंत्रता ज्यादा जरूरी भी है फिर भी कई परिस्थितियो है। जहां कुछ सीमायो मे बाँधना उचित है इस प्रकार विभिन्न दृष्टि कोण मौजूद है। जैसे कि वाक्य स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है। कि किसी को दूसरे को चोट पहुंचाने या भड़काने को अधिकार दाव गाओ है। दृष्टता भासन जाति बाद धर्म बाद और हिंसा को बढ़ावा देने वाला भासन समाज के लिहने। हमेशा हानिकारक हो सकत है इसे रोकना इसलिए भी जरूरी हो सकत है। ताकि यह व्यक्ति या समूह की सुरक्षा और सम्मान बचाओ जा सके। समाज में अफवाये और झूठी जानकारी होने से अव्यवस्था और तनाव पैदा हो सकत है। स्वस्थ सामाजिक या राजनीतिक पर नकारात्मक असर डाल सकत है। इसलिए झूठी जानकारी फैलाने पर भी कुछ सीमा लगाई जा सकत ही। ताकि समाज को नुकसान न पहुँच। सके और सब कोई अपने केवल अधिकार तक की बात कर सके।